A Brezila any da voataon'ny kolotsay indizeny, afrikanina, ary pôrtigaly Anisan'ny sakafo fihoanin'olo matetika any zao da ron-dronono mainty ampiaraha amin'ny hena kisoa. Da misy koa ny sira cosy, da ao koa ny pao de queijo, mofo mamy misy frômazy zany io